Kô fa za mizaha dôkimantera àby amy tele àby ren̈y za mahita fa katrôvin disy porsan ny vôron̈o man̈erantan̈y hita eto Madagasikara jiàby dikan'izeny maromaro irô fa ndrey zan̈y ndraiky tsy afaka man̈amia isa oe ziô na ziô fa izy fo oe katrôvin porsan izy.